jamdhi bhitedhi ko machine bhiteghel calculator inde ma ghel lissafi ghel wadata ghel do valla mo watta lissafi a wada lissafi hunde jeh a wawata a wada beh hore ma bana a hauta kujeji bhe kuje ko a hosa kujeh der kuje ko kuma a itta kuje daga der hunde vallite a wada lissafi beh mai sosai